सम्मान शब्द कहन्से दुसरेन्के आदर करनो हए । उनको भावनके ध्यानमे धरतय उनके अधिकारके आत्मा सम्मान देनो हए । औरक सकारात्मक और आदरपर्णसहितव्यवहार करनो हए । जा से कोइ भि व्यक्तिके विचमे सम्बन्ध बलियो बनानो हए । सम्मानसे न केवल व्यक्तिके इकल्लो नय कि व्यक्तिको विचारके आत्म सम्मान देनो हए जा से व्यक्ति व्यक्ति विच सम्बन्ध स्थापित करनो हए द्वान्दके न्युनिकरनके ताँहि सम्मान शब्द एक बहुत महत्वपुर्ण जैसो लागत हए ।